Injé munéjool béloob muting musileey néni ucaméén ébang mo tiin jambi mukajéén. Nang ubajul mo aw bétaas mo jaraam muséét, nuŋaar ukohéén to ma nérumbo; mara to jébijébi. Ēni ubang mo to mat mutariya gakajéén, wala nutaas bo jaraam boséét, nubay garuus uyu tiin taan umiré maméwoyé, méwoméwo to, basaha buléét to, nuŋaar bubang to, to pépé may biloot gakajéén